Vanyama ambavo vachigenda kwa kadhi mnu aghire mlula, aghire njofu, aghire hachiragha duma, haghire imba. Vanyama vyachighenda mbo aghire maramba, angire kinyonga, haghire jongoo, haghire na kobe.